Avula dadamung ushingha kaman misali vlta ghagha makwa uvulagh nda makwa vlta gufgula makwa thuthach ummah toh’ vita sangasa zall yanzu vita gufgula makwatu galumagha vunvwaka tarbiya vita gha shar yanda vita gufgula makwa uvlagh unvulaka tarbiya vunvulaka wagiva addini sasuna karatu yanzu vita subsa zall misali dakulla ghazal nganna nda tarbiyawo ko sos tina tosghangna hasunab dob wagiva dadamungwo hagur wagiva da damungwo vita sungasa dadamakwa nane nog hiyaka invita nanugha kagha unda ugha bewuna ai’ dakorka a'a sam hada varavuw a dun kagha sasunaka dob wagiva dadamung kuma ghoyuka ila dadamung kuma sasunda dadamunye sunata yanda ghoyul ila da damung amma yanda fanuvyad tutarbiya tukagha na nana mavagab kagh dakulka nana zalluwa hakagh kul nana zallwa sede asharunda sasuna dasa suna supanata mahgo kulata nde kagha dagur ila dadamung sasuna nechma giv dob wayiva dadamung ngunda korul yanda jebulda dzogh addini vita sasuna nechma nanana kulu takulaka thaghanibiwa amma thakatana nughaa dadinne kabavakaba supga datubalo sunabuka vambet hankalinu kawai kulufka kulufka nane zallunda noghi kakna hada varavatu yauzu ndzuka shorkaghna vita kufkukka irin nana bawai kullufta tubale bewfah dzagha dachughur mahge thad thada lakka damahga ha agha nane Hanksalunda noghkagh dachughurataka ndanechenech guleng hadakulatu toh vita kufkulaka unda nogh hankalagh damaranu ushina ghunda dayukama datsa guanubtabuka wagiva dadamung va’unda kulufkagh tarbiya shikeb manga dagh dafuftaka tawagiv damadamavul dzaguaka daganayaghu dagh yaghu ɗaɗa bulanaka kurme ganaka yaghuwe ugha sud’ok maghma yaghu mama gnifghida kaghma maganaka tarbiya tun d’agh zaunɗa vita kuflakafah hifghiɗa sunab gayaghnwa jeb datubalo sunab kwora ah luble daghdunnu sunab gayaghuw kawai nadama damavulle lula navaya yayaka tushinghafa mbel tarbiye davulunta kaghi kagh marakunna dathu dathuyaka ana vulunka tarbiya tushingha vita vulanab dadamung zallunda sasa hankalla ghun tagu kumma sasuma neche nane wagiva dadamung dathads wagiva ɗaɗamung ɗaɗob ushmghing datadiyau yanzu amisali ndzukunda mogul dakanafah nambadunds mbadka navanofah nayalalaka damaghga vana warka lalaka chughuraka haka kuluf lmme mbazaza sura mbazaka dzuvu wo yanda kori tughula damalunda kwarayah hama guku yanzu uszangunda yayakafa lala dungana supsa unghar damaga tamegaka umba irin ɗudgwamow mighah bew kusamufkusufah sekuf kulaka lmm sufsa uzang unganna mbezanaka dzuv nba sabul tsudan yaunda korullah amma namow dakana vita kufkulamow irin ndzongamung mamulamow doghna ko supsa uszangma hal dakuluptana mbazanal dzovu toh’ vafaka navaya kufkulaka zallfah Yadunda tuvuli mamaki har inkenn har unsudolkwani kyalma mbazuna dakuluftal makws masul malss lrin sudaghuvunds ɗaɗaghataka chub chub chub kascnufta mbadms thaghaka bumbudaf amdiyanans ai nanana tarbiys bewa ko uvwladadamung mah dugnwanbu amms vitada kufks-ulaka koda doghka sudaghuvs vazach ghuzama ghuvagha daghaka sudaghuva kallalunda ɗaɗuguwana makah neche dughwana amma warka kulufka sudaguuvo nughaka zalle supso sadusada sudaghuva kawai ghaba haba dzangdzarona ah’ nane noghi kakagh eh’ vayabetund zukulu eh’ thaghabul ghudzan gdzanowa amma afah ille yanda dafanata lambagh datadiyah neche dakulka kagha kagha dughul gulenye vita dakulka marakwe bawai dadunda supsadatubal warka ngara ngara ille ka bavakaba mashumasha ur’ye kavaba kaba tsudang ngana ɗakor kagh nanabemaraku a’a agha ill ped mbet tarbiye vulunmin shikeb mahga mbet tarbiye vulun din shikeb mahgra amma vita ghaghaka ille dadunda vlta dugwaga hankalinne sasunaka nda tarbiyach mahga dinne sasuna fanashiruwtu minne fanashiruwtu dinne toh’ ɗakor kagh nanana makwnanans makwa dadamungye dakululakulaka ɗasta konne dakorka nɗechna dagurgh amma kyalma kotuguluk hang mangafa ko damale ɗakorka ndanaghanfa kai kakna naghanma gusharana tamaghan jeb nd’agha habadsak kaglamow tukora amma vita ɗaɗundanakai kaka ilin tughodna ai nanama ɗasesunakaghma markwa dach ughure ɗafa tafaka il dakulkah amma kyalmamow dakana daga shilgho daga mihaghamow dafa ilna mbele dakulufta kulala ɗachughura tachughural ndech mahga Hankale shorul buna dughwanubew nda ghaghuduk tubal bew ɗughwanku hankale shorul fah hankale shorumow unɗa ɗak hankale shorul bunaghaghuduka jeb tubal bew shoruluw hankale neche ina shor vlta duguwana marakwe tsap haghankal mahguna kawai kagha zau sukwaghama hankallah haɗa ghinatu toh’ zalamɗagh guleng vita shorka tsap tsap tsap dughuwana haghankalin dughwana makuntsuguur untobaghun haghankalagh daghinatu neche korulla namowa dakana gyaghalghamow ɗakana nana ɗae yanuga wawumal yayaltushinghakam ai’ ghumbyayung ɗakurna ungyaghalha yayunye ko yayawa sede kawai ungasa ɗaɗamung lapya ndzuke datakod yayung uvula dadamung amma ushinghayungunda tayauayung kana ungase ɗaɗmung gyara ushinamow gaɗa ɗaya suma bawe ushinayayun kawai baew ushinad kawai bew napapula ushinamow ungasa ɗaɗamung sauksi gabadaya ushina mow amma afal ille unda daf kuluftakula zau da chuguurata manga ndech dughuwana neche dughuwana buna ghaghuduk tubalnabe neche lnakula umawo yanzu a misali vita wawumaks vana kagh makw wawumaka taghasudok vita ghifghidaka lublaka un tarbiya mahga daghifah natughugul sallah nad mbaz basz unde daghiɗanata ɗamog sallu ghifghidka magamegaka sallah nechma already vita nechma ghifghiɗach nɗa tarbiying tughugul sallah nama damog vulma neehma kaga neehma lublach dun masallachi sasach fah neɗamogka ah’ yaghweghinkeghka daganataka yaghuwe neehma dathughalache toh ghifghida kagh dama ghifghidaka nd’ a tarbiya daghidataka ghugah dagmduftaka daghidataka ghugah tsap tsap Kabaka konuwagh kabaka ina bula bula kulufka ɗaka amma gwaghidufka nda tarbiyu fah ghidufka nda tsogh thunng mahga daghufah na ghifghidaka ɗama ɗama vulma haka daguiduk dakaba inanu naghina ghaya unguzame naghina ghaya un urdake tas tuvuz a ndiyo nutuvuza ndiyo haka guidufta kabatu amma vita ghifghidaka un tarbiya mahga daghfa naghiduka ghiduka tughingmah hankalagh tu munɗa ɗamogkana kaya ghidufka dakabaka tsap tsap magaka inagh karaka tsap tsap zaunganama dazuda zudamech kobka ghuga tunda nogh nechma chade kena toh’ kabakabaka lnagh kam nakaghma tughing hankalagha zall ngana mtughing hankalin amma vita sunupka kobu fah inaghma ɗas ɗas ɗas wahala haka danogh kabatawo nech gulenye hadangwenu sunf nechu nda kabata sunuf nech kaba ushinghau ko vula qwa vula ɗaɗamung ushingho ushingha nadubustaliyaka uszang ndusta ndiyak tuzang sunaka dasunabukana kabakatuzangah tsap korbu yadade lave agha se magamagaka inu koh ha’ inunda dasudaghuva nda mbalataka uzang kala kalawa damuwe ɓaban abu adza sabulambaz nda oma mbaza sudaghuwa kona ghuika karya uvulu zangah mbazunka uszangah dughwana mashanak ur’ye mbazaunpka kumin mbazanupka sudaghuvunda daghubutach tughuzama ghufing kagh nganams mbazubka inagha mbazuka neche nganne ndzukunda ɗazudan kagha marakwe dazumdan zall nganne ko unde shor ushinahma dughwana amma yanzu yauwa neche sakor ushimahma dughwana amma yanzu yauwa neche sakor yad na agi dara kakabal amow ndzuka dakana ush in a mow vulamamluvula ɗaɗamungma amamata jama has hasha Kavulalu tamow tarbiyunda ɗazude namow ma gartuma fite ɗazuda nagnanma gatuma fite gabadaya mow awama dama ushinsmow nganna nganahaks dzuva na gabadaya dadsvulam awuvula ɗaɗamung uwamajama hashaka dzuva ɗaɗsvulum ɗaɗamungwa unvula dadamung amawuvula dedamung lapya ndzuk gabadayamow uzshinamow yayamowa awamakba dadamung hankalataghang gabadaya nd aghana na mowma amakaba ɗaɗamung gabadaya awamavula ɗaɗamung lapya ndzuka awamuntha ɗaɗamung danaghanye nagh ai ye ɗagotamow gatuma fite unthamuntha dadamung naghan supatasupamow gulatakulamow na naghankam naghanye dagulamow gatumafite unvulamavula ɗaɗamungfiwa shamfah koghe kaghuwa un mba fiwa shamfade kaghma dasunke zuduka uzang vita vulanavula ɗaɗamung ghafita ashamfaghuwa agha’undunda daz zuduka tagha base kagha yatabeda zubamak uzangu gabadaye und sumama zuda uzang munda amavula ɗaɗamung ushingha kotuwa kulabe unda noghna atuvula ɗaɗamung kowa nda kowa base un gaba daya bewa amungasa ɗqɗqmung lafya ndzukna maghna hankalam neche takodnow untoba ushinamow gabadayamalamow na pulapula neche damala da ungasa ɗaɗamung lapya chewa ai’ lokachiwunda tugululyayung uvula lamayum kam Ai' gaskiyana zuda ngzuk amba dakanabe thad thada ndzukuna ai’ zuda ndzuk uvula lokachiya tuguluk yoyungai lokachiya tuguluk yayung uvula lambayung nah zuda ndzuk gaskiya kirma yayung gaslaiya alhamdullilahi usung de damung usung ana alumbayung yayung gaskiya vulangye vulaghang tarbiya kam alhamdulillahi tunda ghartufitun kenne yayung sasayung dun thayunye kwarabuluna agna kaya nda yayunguna ai vulaye vulaghan tarbiya ai gulukvayayayung uwla lambayung nasunsbuyun kullun ilna sherstu melha dun umba ushingha dalanabesunabe kulluntu il haryad guluf vayeliam mamula alumbayung damalns seghangayeng tughod tarbiysu balle dakang harvulaka amma ushingha delians hartuvughan amsa mew kyalm munda sede ungass dcdamung sauki dalcanangana sededemungye takodupbulcam se unhankal ndzukskudkans nganne amms wurkana gungude kagh dalulkums de shor melhant sasunayadms wurkq sosai nganabews amma dai tsuse lwvengwws glunils kalaam sasuni bughabi sosayude amma Tsutse ewenkam guluk vaye uvula lambad kam gaskiya <noise> sada ɗamunye mogi godiyameche kodsda komad kam harluvayay undzuva nagnanng bepabughankwaralans kaans liwarsbu guanws sede kwara ghang na gasliyalam dugnwang amme dakanan suzang korlis damel ko ushinghs unda tubale kusanuf kusa ko dagn bew kuddi kwaraghardamalkudi daliorlaa fita tewagwv amma dalna kwaralca damal nda uzanguna kuddi ah’ bang ghuva ghuve got tukor amma wurkans ko uzangunde mog inakallalabu kusufka balalakan sede dakor dadinna use gaskiy dekonu buna hal dakorna ungane gujenliabuzangadu neche lunwa ɗakana ngana kwana gurghun gurhul umba unbewkam unwurkana wedakori kwarakwarake nda uzang a undo nanughaka hamog kallialuma kobabale balakaghma dakorul na gaskiya ghaka noghuna hafa daguch uzanginu dakon amma dakanana ngung udaka daguj uzangung na thurbe fufka tuzangundma nemagata